لو كان عندي خيار بين الذهاب لمشاهدة فيلم وحدي أو الذهاب لتناول الغداء وحدي، بعتقد <hesitation> أفضل مشاهدة فيلم وحدي، السبب إنه لما تروح تشوف عادة تكون تجربة أكثر هدوء، يعني تحتاج تركيز على القصة والتفاصيل، أما الغذاء فالأكل يكون لما يكون مع الناس مستمتع بالحديث معهم، وتبادل اللحظات.